כ'וואלט געוואלט זיין א באקאנטע ארטיסט, וועגן קודם איך האב ליב צו פעינטן, און כ'האב ליב ארט, און כ'הא- כ'האב נישט ליב סייענס, כ'האב קיינמאל נישט עכט צופיל ליב געהאט סייענס און איך פארשטיי נישט צו באנטש צו סייענס און איך האלט נישט אזוי באנטש פון סייענס <hesitation> איך האלט מער פון נישט סייענס, כ'וואלט געוואלט זיין א מעלער